चिकन बनाबे के लाने सबसे पहिले बज़ार से चिकन लाओ जात हइँगो। फिर ऊखा एक बर्तन में निकालके अच्छे से धो लाओ जात हइँगो। धोबे के बाद ऊखा साइड में रख दाओ जात हइँगो। फिर एक कराहियन लेत हइँगे गैस जलाबे। के बाद कराहियन को गैस के ऊपर रख देत हइँगे। ऊमे थोड़ी सो तेल दारत हइँगे फिर ऊमे लहसुन और जीरा दार देत। हइँगे फिर ऊमे प्याज मिर्ची टमाटर सबको किसकेऊको पेस्ट बनाके। ऊमे सबरे मसाला मिलाके और सबखा पानी से घोर के कराहियन में डाल देत हइँगे। और ऊ मसाला को पकात रहत हइँगे जब तक कि वौ तेल ना छोड़ दे। मसाला पकबे के बाद ऊ चिकन को दारत हइँगे। ऊको भी ऊमे मसाला में मिला लेत हइँगे। <hesitation>